Sy haiko a raha momba ny fagnontaniagna zany fa aminay aty sisy biby kangoroa zany ka sy fantako sara zany fomba mampagnanina ana rizareo amin'ny ongotrananjy matanjaka be zany fa efa amy tagny misy ananjy zany zao tokony mahafantatry tantarany zany